Xiro e re lóra e faa’ra e náá’ e kïï köö my güii kié’ dsa re fáá’ra jö, xí <hesitation> xí ro e re ɇra e re fáá’ra e xí kïï kúú ajia’ kïï e xa küü kïï kö my güii kiee’ jan dsa köö u jï’ kieera, u jï’ kieeera e ma li xena e jan ba ‘nɇɇ’ i kuɇɇjná u jï’ i i jö xein juiira, xin Dios e xa ga e ‘móó’ kiee’re fáá’ra exa <hesitation> exa, jia’ re lí fó’ re kuɇɇra köö ‘móó’ jia’ reli fó’ re kuɇɇra e re fáá’ra la’ nɇɇ’ kïï my güii kiee’ dsa nɇ, xen ba dsa i kuɇɇ ‘móó’ my güii kié’ kü’n, jngÿ’n kú’n, sý’ tⱥⱥ kú’n sý’ kú’n jngÿ’n i ni kí re kuɇɇ na ‘nó, la’ ‘nɇɇ’ ñúú’ kuu e re kuɇɇna ‘nó jiaru la nⱥⱥ ba jö ejmoo dsa la’ e jngÿ’n kú’n dsa, la ku xen dsa i jngÿ’n mii kö’ jia’ lyn gaa kö tⱥⱥ’ re ÿ’ jy jmýy’ <hesitation> jy jmýy’ óó jy, jy e ñóó jy e jmóó dsa e jngÿ’n mii, jia’ nⱥⱥ kie’ juiiira e re jmⱥⱥra la’ kí my güii kieera kïí ga la nɇɇ ga lɇ, ku xi mii ga na jiá’ nⱥra jmí’ ‘nɇ’ lɇ kïí kié’ juiira my güii kieera ejö ba ‘nⱥ’ re áána míi na, ‘nⱥ’ re áána jööra, ‘nⱥ’ re kuɇɇra juý jööra re xíi’ra jööra e ku ää my güii kie’ e ku ää u jï’ kiee’ ki la ka juy lɇ kieera ma re jún jan i xen kiééra ngÿ dsira jiama nⱥra ta re jún ga na lɇ kieera jö b ajo ‘nⱥ’ re äära my güii kieera, ‘nⱥ’ re jmáára miina oo, ‘nⱥ’ re jmⱥⱥra e dxó ka kö’.